केन्या रो संस्कृति विविध जातीय समूहां अने परंपरावां रो मेल छे। इहाँ केन्या में किकुयू, लूआ, मासाई, काम्बा अने कई जनजातियां रहै, जे अपन परंपरागत नृत्य, गीत अने लोक संगीत सै प्रसिद्ध छे। लोग रंग-बिरंगे परिधान पहरै अने पारंपरिक खाना, जैसे उगाली अने।